Aminay akagny ndraika, <hesitation> mofo amboarin'olona akagny a: mofo ravina, mofo akondro, mofo ôragna, de misy koa mampiasa mofo godrogodro, misy mampiasa mofo gasy, de misy magnano menakely ny <hesitation> de misy koa <hesitation> mamboatra mofo masina, zany zao tegna misy aminay akagny, de babofoka de zainy.